د ډالی غوره کولو څو جز او خبری مهمی دی او ل داچی ډالی د چا د پاره ده دو هم هغه کس ته چی ډالی ور کول کیږی څه خاصیت او څه غوښتنه لری دریم څونه بودیجه سته چی د دی ډالی ورکړی ته ځانګړی سوی ده او څلورم د ډالی کیفیت څه دی